من مزايا الشهرة اللي الدنيا تكون لك اسهل فى حاجات يعنى فى قضيتك تكون اسهل يعنى تكون عندك فلوس اكثر. اه تتمتع يعني هكا بالحاجات الحلوة في الدنيا. المهم سوائها اللي ما تنجمش تكون على طبيعتك خاطر ديما فما ناس تراقب فيك ديما فما الناس تحس عليك ديما فما ناس يحبوا يقلدوك وبالتالى ما تنجمش حتى كان حبيت تكون انت على طبيعتك في الحالات القرب شوف لو تعقل هذه حاجة ياسر خايبة.